انساناں دی کلوننگ نوں نیتکتا دے نظریے توں ویواداسپد سمجھیا جاندا ہے۔ مسئلہ ہے کہ کجھ لوک اس نوں وگیانک اونتی دے روپ وچ ویکھدے نیں، جدوں کہ ہور لوک اس نوں پرکرتی اتے نیتک مولاں دے خلاف مان دے نیں۔ پہلا وچار ایہ ہے کہ کلوننگ انسانی جیون دی قدرتی پرکریا نوں چنوتی دیندی ہے، اتے ایہ پرماتما دی رچنا وچ ہستکشیپ مانیا جاندا ہے، جس نال سماجک اتے دھارمک مدے کھڑے جاندے نیں۔ انسانی کلوننگ نال ویکتیگت پہچان اتے ادھیکاراں دے سوال وی اٹھدے نیں، کہ اک کلون نوں وی اوہی ادھیکار ملنے چاہیدے جو قدرتی طور تے جنمے انسان نوں مل دے نیں۔ اس توں علاوہ کلوننگ وچ تکنیکی اتے نیتک خطرے وی ہوندے نیں۔